Või jummal, sis piät külh kõiki riike kotsilõ uurma, miä tii pääle jääseq, et kuis sääl ütel naas- naistõrahval üldse om ringi kõndiq ja midä üldse tetäq tohes ja kuis om kõgõ ohutumb ja. Ja kuimuudu rõivil kävvüq ja kuis viisakas vällä nätäq ja. Sääl om, tulõvaq nuuq kombõq nii mängo, et. No sääl tulõ väega pall'o tuu kotsilõ oppiq.